والله هو حيوان كثيغ غريب وحلو ويظل هشكل مبتسم وكثيغ لطيف بس اش كان اسمو ما اذكر اسم الحيوان بالضبط غشعتونو عل مواقع التواصل الاجتماعي يمكن عل فيسبوك اي وكان بوقتا بمنشور انو هذا على وشك الانقراض لانو كثيغ لطيف والحيوانات ياكلونو